Laha ny amiko manokany aloha de ilaigny famelan-keloky satria amy maha olombelo zany mba soa gny mifamela, zay laha sagnatria zany misy olo raiky nanao raty ahy kanefa maty tampoky igny olo igny kanefa zaho tsy namela heloka azy, de hôtrany hoe miasa gny saiko zay hoe tahak'izay zaho namelary- namela heloka an'igny olo igny avao nefa olo igny maty, hmm.